سردیاں وِچ جیلی فِش اپنی گتی کٹ کر لیندا ہے۔ ایس نال اوہ انرجی کٹ ورت دی ہے تے بچ سک دی ہے۔ سردیاں دے دوران ہولی گتی نال رہ کے پاڑی تاپاں دا اثر کٹ دیندا ہے۔ فزیولوجی وِچ وی وِکھائی جِندا ہے کہ اوہدا بدن نِسبتاً نرم رہندا ہے۔ شریر وِچ <hesitation> جیلاٹِنَس ڈھانچا ٹھنڈے پانی وِچ وی نَرَم رہندا ہے۔ ایہہ اوہنوں ٹھنڈ توں بچاؤندا ہے۔